Khandi esie khumenya vulayi khulondakhano nendeee ebidi yekholanga numaisha kanje kachire esie nolenjera ebidi yendi ninayo nitatsisendi enyala khukuria eshundu shanenyanga avana vanje valanyola shindu shavalenyanga efwalanga eshindu shanenyanga kachira ebidi yendi ninayo alafu shindu shinti khumanye vantu vulayi khutsie mukanisa yani khuvetsa nende omulembe avundu wori khandi olanyola maisha kako kavese smart sana vulayi rwene mpaka omuntu nakhurechera avulenje ari muya wuna amenyanga ariena niunechera esie ebidi ilia ebidi ilia esie netsire mukunda etsitsanga mukunda neniyemire endi ndenyanga eshindu shanda vakanga shino shikhurire eshindu fulani amperi yao khamutsuri endeshe khunyakhana numba avanavanje nivasana vari papa khulenya khulikho mukate vulano nomba khulenyanga khung'wakho esuda vulano emanyire endishundu sherachire shino amberi yao shlangurira efundu fwanenya fwonofwa fwavana valenyanga sasa onyalalanga ebidi yanje nende ovukhala vwanje vwakhusuko vulia atamushere onyala khuva alenyanga khutsia iwavo sonyolanga vusiro vuwo taa kuchira tsisendi, nivereninatso, empolanga tsa endi tsaavundu fulani, ovure ori olenyakho tsisendi fulani valakhwelesia. Avana vanje shesukulu sinavalenyanga khusia ninasho, embares mbere vwangu khuveresia, sichira shiwa. Kachira ebidi yanje yakhuranga ata esie sendi nende makhuua manyinji taa, nuleanjera khandi avundu wamenyanga indayaanza mulemba peace uvundu wendi, khumenyanga vulayi, majirani kanje kayanyanza shindu shenesho, ninafunanga mavuno, sirafunire vosi veurire vulayi vwene, vari katoto, khunejirani mulayi khumutsuru yesiyakhanyola ewenayula, emanyire endi alakhamanataa. Onyalanga sasa nive amani kenako khuvesia, kachira khwemenya vulayi sana nishiriwosinaverana tawe, valalya, valanyola shavalenyanga, shindushinti netsia mukanisa muria, fundi fuvereo fwavarusianga, niwakhafuranakho fundu fwawaraka muua nomba vukhala vwokhulanga, onyala ejie ata sivuri vitunyu ata mpaka nyasaye mwene yandasia fwitsura, sichira khurusia siembetsanga neshinda taa, vana vanje khutsia mukanisa siyiri shida, taa vana vanje khusoma siri shida taa. Sichira ndayanza nyasaye, ndayanza, mulembe wendi wandikhalango ninavo mumulemba nyasaye wayanyanzu senyosanga taa, lazima enyole shaneyanga shenesho. Sasa shamukhaya mukwolekho tsa avantu vuri erika yanje yino yanza ebidii ikhonyanga kachira nulechera vasakhulu vakhale vakhuvuriranga vari nukhula ebidi sulava ofwifi taa sulevira umuntu taa khandi vayakhuyanza kachira ebidii yovesta ninayo nende amani waendelea alwanyi sorangananga nomuntu taa alakayanga nende omuntu wasiwasi sichira sori nende madharau tawe kachira waninofe umanye fundu funo ninyasaye yananya anyala khukhuna khandi asikale mutakha vyakhali valai vwene taa onyalanga ibidi yeneyo yikhonyise ata nutsayenza wasiwasi olekhale olasavaiva mwolenyaa kachira vantu vosi valayanza ebidi yiyo esie niyola vupande rwokhakhulakha tsa ekasi khulima nomba khukholakho tsa shindu shosishosi shiendaa tsisendi sethakhanga nitashu taa pakaa ekhule enyule shanenyanga shilia khamutsuri enyala khwitsa khuthakha ninawe ekhuvurire eti omanye shindu shawalova asie nakharire vampaa mpaka sai nanyola shanenya ngaa sasa nukhulu ono wianyola fejusi fuvere sawasawa khandi maisha kako kalava malayi sana eeh.